Kõgõ edimält tulõ päähä kevväi, ku tsireliq ommaq kõik paksuq lilla, paksuq lilla häitsmid- <laughs> paksudõ lilladõ häitsmide all. No ja sis mu magamistarõ sainaq ommaq ka lillaq ja ma väega tahtsõ hindäle sääntsit lillasit sainu ja naaq ommaq väega mõnusaq.